Kullel ngonngel e nder ndiyam biyeteengel piyeewre ngel, gollirto kooyɗe mun juutɗe jeetati ko ngam ñaamde. Ƴeewa ñaamde nde ko woni e nder he, e uureeki mun. Ɗum fof ko ɗum gollirto.